Ah sakafo ara-tantara tiako handramana zao a, de misy an'izay sakafon'zareo arabo zay hoe couscous, izy io a zavatra ohatran'ny vita avy amin'ny vovo-katsaka izy io, de ohatry ny a- ampanarahan'zareo karazana legioma zay rehefa mihinana anazy io, andrahoin'zareo ao amin'le <hesitation> vilany tanimanga reny, zay zao ny hoe sakafo ara-tantara tiako handramana.